أتوجع أنه أكبر مشكلة تواجه العالم اليوم هي الحروب وعدم الثبات الأقتصادي ماني خبيرة الصراحة بهي الشغلات لكن هذا من وجهة نظري أنه الحروب بتدمر العالم وتدمر الأمم وتدمر البلدان تدمر كل شي الحرب تيجي عالأخضر واليابس.